Spaoro ten̈a tian̈'olo man̈ano izy amin̈ay eto man̈ano foty, riongoby, biskilety, maro ko tsaiky amin̈ao man̈ano la dansy, ren̈y man̈ano ralÿ eo ko <hesitation> man̈ano la korôsy biskilety, eo korôsy.